باش تبدل الضو لازمك لازمك تروح تنحو من <hesitation> من مو، من الأم تاعو تنحو، ايوا تنحو قد قد بعد تجيب <hesitation> ضو جديد تركبو تشوفو بلي مليح لواه ومنين ديفو تاعو، ايا تركبو كي تركبو قد قد تخليه ثما هذاك هو راه ان شاء الله ما يزيدش يقول لك ايا راسي خلاص بعد.